La siccità è un problema pi l’agricultura, specialmenti nni li ùltimi anni ca chiovi sempri chiù piccaredda. Si fussi un viddanu e avissi a protèggiri li pianti di la siccità, facissi in modu ca pèrdinu chiù picca acqua possìbili di lu terrenu, mittènnuci pagghia o àutri materiali pi evitari l'evapurazioni. Sparti a chissu, facissi umbra a li pianti accussì iddi stissi pèrdinu picca acqua.